Mkpo sè ágwò ákpè dà ákud idèm ákpáràwàn, nká-ifèrè ntè ányè nèmmè ánè, ne ákaa ákè dò, ádè ákpá mkpò kè ilòng ánnáng m, áná tò nwòn áché mè ányè átò ufòk ánkè? Mè ufòk ámmò móásè dó ágwò ésiònò, mè ékà ámò ámà dò ébé ámò isiònò mè, mè <hesitation> ágwò k'ufòk ámmò mò ásè dó, mè ásè sinè k'ufòk ádò échòng uchòng, sá ádè mmódé nwák nwák ákpáráwán, édi sinèkè k'ufòk ébé isiónó, ányè dé ná idém ámò átókpó éfud éfód dé, ányè bá ányè kè idém nté ákpò ámò idèn ákpèdè èbè ámò, uluk ufòk ádè ákpèkud ágwò si tò utò ufòk ádè ubuhu, ubuhu, ágwò nté ámi o mbòhò nkádá nkè dò ágwò k'utò ufòk ádè. Usuk ini ányè dé ufok áyén ádád ádád, ákpáráwán ndád dè mmà máná ndikòb ntè ábò ké ákpáráwán isi dád á áyén o k'isi dád á áyén o ámá kè kud ákpáráwán isi dád áyén ányè adè áfò ádá áshè ábò iyò ámádè ákpáráwán ádád áyén ndè mmò idèn ámmò álĩdád sé? Ágwò nté mi, mmé fèhè utò ákpáráwán ándédé o, nkò ányè bèn átáng, átáng áyòhò duòb. Ágwò nté ámi ndèhè èkèk mi . nkpèdè ntè mi, mkpèkud utò ágwò ádè mè fèhè sà ade ntibò ntukó ntáng kèed, ámátáng iyòhò duòb. Idèhè álá gwó sè bò. li kaa kò kè ágwò ámià nwaán ánye dè utó ágwò dè sá ndi yèmè ikpi mĩà nwàn ámi, mà kè kud utò ágwò ádè mbòhò ndó na fèhè mkpòng usuk ini ágwò ákèng inuá ikó, ágwò áfò ámá kud k'ufòk ámmò mò ádè mbòn inuá ikó, ágwò inuá ikó ákpèkè dó sà ádè ámi njèmmè mfáná, njèmmè mbáng mbáng ásuk átiè <hesitation> anèmè nnèmè nè Áwási àfò ágwò àli bò ali kòb sè nwàan àfò aditàng á di kob kó nwaán áfò èlilàd nwèd ukòd ikpè, élád usòk ébò li kè ákud ádi ikpè kè nwàan àfò ákètáng ntòm nwaán àfò ákè mièm ágwò ákpòn éfud, nwán áfò ákè mièm ágwò ákpòn ébà, ányè dè àfò ákè kènè átiè kè utó áfid áfid ikó ádè, étàng ésuk ébò émà táng, itáng, itáng, ésuk ésiàk nwàan àfò áyiñ, usiák fién ayiñ ányè dè kè nwán àfò ulàd áká utó itiè ikó ádè, ámákè kud utò ákpárá áwán ádè, ágwò ntè ámi nà féhé ányè o ndákè dó utò ágwò ádè o. Mkpó sé ikémé inám ná ágwò ákud ágwò ámà ánung ádò, ádè àgwò ámà tò éti ufòk, ufòk étté nè ékà ékè kpèbè mmò mò ikò Áwási. Ná ékà ámi ákèsè mkpéb mién, ékà ámi ábo ntó mmi mi, ná ányè ákèsè nó nyién itèm o ányè itè, itèm ádè ásè mbiábiák nyién ké ètòk ètòk nághá nkè dèhè ètòk ètòk. Ányè dè, itèm ádè ádifòn mmè ámi mfin m sá ékà ámi ákìsè bò kpèkà usung mkpò nè ágwò áká ákumiá. . Káná mbáng umi, ákpumíá mbáng umi káná mbáng umi no n'umiá ámi nsè ntò ndi yád èchid mbó nsidè ni ákpè mmià ufèn ntedè ándikud idàhá m kè mkpò ádè ánwám nyièn, ánwám ntò èkà ámi ibaan áfud ntò ékà ámi sè èdói, nkágá ikpè ágwò inkorò nyièn ibó li kaa li ikpè kò k'ujàkà áwánà áwán sá ádè dè <hesitation> Mkpò ásèkè ádikpè ágwò áwàn dè ékà ájid ámáinuk jidè iduád, jidè mkpò ádè, mkpò ade ikpángá jidè k'idèm Ákpádè mkpò áwán ájid inwáná kè áwán ádè igwòngò ké ibó kè ájid idéngé usémé o á ágwò ádi nwánákè áwán idéhè usémé <hesitation> ákpèbu nwáná áwán né ágwò ánung áwán áwán ádè k'unèn nnèkè mbèd n'ètèm atémmé <hesitation> ányè sin ágwò ákpè bi dó ágwò mkpó si nám ne ágwò áma ágwò ade <hesitation> áná ágwò, áná àgwo ádè átò ufòk áfònnò ágwò ádè áyènè mbák Awási ké idém ágwò ádè ásè sinè áffòng ányè ájáyá sá ádè ámi mmésé mmá ibaan sè iyáyá o! ákpèdè mbád mbád ámi mbuhu má fién o kpokóm akpe de nwaan ami ade mbád mbád nna ulókó fién mbó ké àfò ábàd. <hesitation> Àfò ámálu ájéd ámá áná sana, ami nsuk uma ma anye de mkpe da nkud nte ágwo abábád, mmahama, nkwaña kwañ k'itie amó s'iki nam, s'ikpi nam nó ágwo <hesitation> ama nwaan ade akud ágwo ama ade nañga nke kuto nwaan ami, nwaan ami ama saña idem nto'm, nche ikpo ukod amó, ikpo ukod amo asaña, asine affong ade efud amo atiai. iyáh! Ányè ámèmmè ámi mbè iyáh kè mmkpè nié utó ágwò akó ndó ákpè kàp nyinymè indó kè ná ányè átiè ákò ákpèsuk ákámá ntèaè kè nnå dó ányè nsiònhò. Áyòhò mkpó mfén ádidè ndi k'ud ányè nkè bèn ányè ndigwó ufòk ndi lòmò ányè idòmò <hesitation> ányè dè nlòngò nkud ányè di kè ányè idèkèkè imá ákpògò ámá ákè niè ákpárá wàn ákpárá wàn ámá mà mà ákpògò, ibòhò álá ne ikò né ébè ámò. Ndí k'ud ké ákpárá wàn ámi imàghà ákpògò. Áfudò ákpògò ányè sè bò nè ámi nkámá ásè ákámá ákpògò ámò ánnò nien ábo ámi nkámá áyén ámò inèkèkè isiàhà ikàng kè ákpògò ányè sin nè ámi mmá ányè nuk nkud nlòmó ányè ilòmò kè mbòk áfèrè ányè bòk áfèrè, tóngò nkè dó nwàn ámi ndáhà ábá ndidiá kè á bar á bar ádè nde esèkò éyàm ndidiá énò ágwò ágwò ásiò ákpògò ákpè ndiáhá ndidiá kè á bar ntàk á ágwò á bar ádè ibíkárá ibòk áfèrè nè ákè kèm nè nè ánèm náhá áfèrè nwàn ámi ásè nèm.